Bos lëꞌ man dela ba zob man lo yag lëꞌ man xgiuꞌwlsa dzekna gunu dela ba zobga sti man lo yag lëꞌ sti man xkëb.